ବ୍ରୂମ କେଂବା ଜାଡୂ ଆମେ ଧୁଲୀ କଣା ଏବଂ ଓଲିଯା କଲେଟ କରୀଵାରେ। କରୂ ବ୍ରୂମ ସାଧରନତ ହୋ ଗାସ୍ଟ କେଂବା ଖାଡୀକା ଦ୍ଵାରା ତିଯାରୀ। ହୋଈତା ହୈ ଏବଂ କା ଜାଡୂ ସବୂ ନାଇଲନ ମେଟ୍ରିଯଲ ଲୂ ତିଯାରୀ। ହୋଈତୀ ଵାରୂ ତାଦରୂ ଭୁଷ୍ଵ କେଂବା ଧୁଲୀ ଭାରୀ ଵାରା ସମଭାଵନା। ମଦ୍ଯୋଂ କାମ ହୋଈତା ହୈ ଜାଡୂ ଖଜୁରୀ ପତରେ ମଦ୍ଯୋଂ ତିଯାରୀ ହୋଈତା। ହୈ ବିବିନ ପ୍ରକାର ଜାଡୂ ବିବିନ କାମରେ ଯୂଜ କରା ଜାଏତା ହୈ ଜେ। ପରିଗୀ ନାଇଲନ ଜାଡୂ ଗହରୋଂ ପର ଯୂଜ କରା ଜାଏତା ହୈ ଖଡୀକା। ଜାଡୂ ପାନୀ କେଂବା କୋଠରୋଂ ପଦର୍ଥୋ ହୋଟେଯା ପର ଯୂଜ କରା ଜାଏତା ହୈ।